Doncs molt sorollós.

Un nou avenç tecnològic per canviar la humanitat.

El dia de Nadal, perquè es reuneix la família, o qui un considera la seva família per celebrar-ho junts.

Muntanyisme.

Molta gent comprant al voltant de les botigues, parlant entre ells.

L'atenció personalitzada.

La truita de patates amb pà amb tomàquet.

És molt important per poder viure com a català.

Sol i núvols.

A tocar el piano.

Un parc infantil amb presència d'adults, per controlar.

La música, el ball del fanalet, la coca, beure cava, els amics i amigues.

Compartiu menjar que ens agrada a tots.

Mitjançant internet amb el meu ordinador o amb el mòbil.